بصراحة أفظل النوم مبكراً و الأستيقاظ مبكراً، لما تصحى بدرى تحس عندك وجت أكثر لإنجاز الأمور والمهمات والجو كمان يكون منعش في الصباح كدا أحس يومى يكون منتج وأجدر أنجز أكثر قبل ما يبدأ الحر في عمان، كمان يكون يومى مكتمل لما أنجز مهمات أكثر.